Sj epj dj eyj "tea" a, odzi kan no edze nsu besi gya do ma adc. Na cdc a, ewia ibchwehwj wo kccpow na ehwie nsuhyew no dze egu mu. Cno ekyir no, ebckc akafa "tea" n'ahaban a wcatsetsew no na edze ebogu nsuhyew no mu. Ibjkata do ma ahataw no agye nsu no mu. Ihu dj agye bjyj sema enum rokc du no mu no a, cnoara nye no, itum nom.